د باغ دساتلو طریقه باغ ته معمولا باید په ورځ کي اوبه ورکول سی هغه بټی چي اوبو ته ضرورت لری او کوښښ وکړي فقط د دونې یا (درختې) تر رېښې پوري اوبه ورسوي ډیری اوبه مه ورکوي چي ډیری لوړي پری ودریږي او همدارنګه دخپل د سلیقې په اساس کوالای سي .د باغ ټول محیط په خپله خوښه جوړ کړي او خوند تری واخلي